گاڈٕ چھِ کھٮ۪نَن منٛز وُچھنہٕ یِوان، یِمَن منٛز اکثر بیورے بلانک سوس، سۭتۍ سۭتۍ جنگلی کھیل، لیمب، بچھرٕ، چارولیس مویشی، گیلین پرندٕ تہٕ بکری پنیر سۭتۍ پیش یِوان کرنہٕ۔ فرانسیسی ضِیافتن ہٕنٛز خصوٗصیت چھِ واریٛاہ قٕسمٕک اجزا استعمال کرنہٕ سۭتۍ، یتھ منٛز ماز، سمندری غذا، سبزی تہٕ مٮ۪وٕ شٲمِل چھِ۔